Baroɗe mbaawayde ngaɗa bo maayi, gam kisa, gam kisa wareego, koo nyameego, e ɗe ɗuuɗi, nder maaje e woodi bojel, bojel waaway fukko waɗa bo maayi, gam hisa wareego, koo nawneego. Kadi ngel waɗay non ɗum gam goɗɗum, gam to wonga mbaroga wara ñaama ngel, koo wara ngel, koo nawna ngel.